One manggarai manggarrai manga ngasang acara mbukut'ngasang acara mbukut hitu hot ngo'o ata rona ngo belis inewai tara ngo belis inewai karna belis hitu eme bahasa manggarai hia ngo weli ngo weli inewai ngo weli inewai one mbaru de inewai latar tona hitu one acara hitu kole manga ngasang toto molas toto molas hoo ga wina, wina ata adong hitu acara mbukut hitu bo agu ngo acara mbukut hitu kole cumang tau keluaraga data rona agu de inewai hitu one acara hitu ami pake towe songke taung ai ikut agy adat harus pake towe songke eta main ga baju warna bakok. One acara mbukut hitu manga pande manuk agu torok poli hitu ga agu manga one acara hitu ngasangn tukar cincin manga tukar cincin tukar cincin hitu ngasangn hot ngo ga ise cua tukar cincin hitu ngasngn ga hot ngo'o jadi milik jadi ata rona hitu agu inewai hitu ga <nooise> poli hitu ga one acara htitu manga eme poli taung acara belis hitu manga kole acara nika nika de manggarai hitu eme poli mbukut hitu ga manga kole ngasangn bantang belis'bantang belis kudut kawing aku kole selama one manggarai donde ikutr acara kawing data agu mbukut data one pisa aku ikut. Mbukut de kawing de ende koe one mai nekang ngasngn ga mama ke femi, femi ngabut hia kawing hia one pisa one, pas kawing dise one pisa aku ngo agu hi bapa agu hi mama agu opa oma pas du kawing dise aku pake baju warna bakok baju warna bakok ai ikut agu warna baju de pengantin poli hitu ga poli ikut acara kawing ikut acara mbukut mbukut de tetangga dami one mbaru rona diha ga one mai lembor jadi agu ata cancar jadi agu ata cancar pas mbukut dise one pisa pas mbukut dise one pisa aku toto molas toto molas poli hitu ga pas acara mbukut hiitu kole one pisa.